A sa'a daja ñuu ni e sa'a daja neyu kue'e u'va. Sa'a daja neyu yutyi nutyi, sa'a daja... a kɨɨn ita tuya'vi. Este... nutyi lava.

A va'a kaji da kuatyi vi lulu, este, ko'o daja tolinuni, toli ñujien.